لا نحب الأطعمة المالحة، نحب الموالح صراحة <hesitation> نعشق الموالح خصوصا لو كانت فيها التوابل والبهارات الخاصة اللي نحبها، يعني <hesitation> تعطى طعم ولنحب السفرة تكون فيها موالح زى السمبوسة صفيح بيتزات وكلها-كلها أنواع الموالح اللي نحبها.